Pues jue yë dun tyun poj mëkëdakëp yëdun mëk jadun dun nyëkxë chyajpetyë tyam chyajpetyë y në ko'o dun ji'im këxpë dun wa'ajnë jue yëdun myadunëp motor am dun ji'im jyak jayënyë jadun yë avion dun wa'atyë.